Going to school is very important because when you are educated a help you for tomorrow a bring changes change to your to your life a a a a make you look different in in in ley society so education is very important for us to do